نفضل الطهي بالمنزل، لأنه يعطيك فرصة للتحكم في جودة الطعام والمكونات، ويعطي طابع أكثر حميمية وراحة، وأيضًا يسهل الحفاظ على النظام الغذائي الصحي.